Jue ëch sarten dun wayn t'sëdyutë ji'ib xodotyëp y ma yë tu'utsën kanë ji'ib nyaj këbyë y ma je juejën sarten mëjpë jue ëch ji'ib nyak këbyë këxë tyjatyë nebyë ko'o t'sdyutë jue jedun padaky këxë, cebolla, repollo, jadun dun adyun.